<noise> विहे भुण्या आव सवैले गद्या तरिका, सवैको आशा, फरक फरक तरिकाका हुनान् । अनि सवैले गद्या कमाइहरु भयो, खर्च गरिसक्द्या क्षमता भयो सब्बै फरक फरक हुन्छ । तेकिलेखा वेग्ला वेग्लै वजेट योजना बनुन् पड्डान्, तर सामान्य रुपमा मुण्यौ भुणिग्यावटी जैले गद्दा एक दुइ जना व्यक्तिहरुको मिलनलै होइझौ, राम्रोसंग जीन्दगीलै कटिझौ भुण्या तरिकाले बजेट बनुन्यौ भुणिग्या आफ्नो आफन्तहरु, घर परिवार, मिल्ने दुइ चार जना साथिहरु गरेर मज्जाले केरे सामान्य भोजभतेर गर्ने, रितिरिवाज अनुसार कर्मकाण्डहरु गर्ने अनि व्या गरिदिग्यावटी कम खर्चमा दुइ चार लाख भित्र सब्बै चिज भ्याउन्या गरिवटी चार पाँच लाख भित्र भ्याउन्या गरिवटी बनाइग्या चाहि, तो बजेट विवाहकी लेखा ठिक्क होलो जसो लागुन्छ । साथै अब सपैनिका इच्छ्या वुझ्यौ भुण्यापाछा अहिलका सिनारियोमा, ऐलको जो हमरो परिवेश चलिरैछ, तैका अन्सार चाही दश लाख सम्मको बजेट ठिकै जसो लागुन्छ बजेटचाही । खाना बस्न सब्बै गरेर दश लाखसम्मको बजेट ठिकै हुन्छ ।